Bos mginn or sil xki xkë man c̲h̲edz y c̲h̲uꞌnn mas bis or lëꞌ gia lë giab, xkëꞌ man c̲h̲edz xki, saꞌnga diꞌltsa lëꞌ sti xkomier man napna x̱aꞌga nak xkëꞌga man c̲h̲edz lëꞌkga c̲h̲ondla man diꞌdz xka, bukwaꞌn xneꞌ xkomier man sinda saꞌnga lëꞌ mginn gibla lëꞌ man knu xkëꞌ c̲h̲edz or sil y or udze xkëꞌ man c̲h̲edz xki saꞌnga nikla <hesitation> stib lo man nak man nak lor lëꞌkga gondc̲h̲a man guꞌn xneꞌman knu.